Ci cosaan, nee nañ mag ña lan doon lekk am na bay dëgeral yaram mooy day dëgëral yaram. Bu njëkka suñ gisee maam yi gën ñoo yàgg si hàddina bi ndax yàlla moo koo def lee fasoŋi lekk yooy lan daan dundee. Tàmmoon nañ ñelaŋ bu baax ak lekk maafe. Foo suusalee sa ñalaŋ dugub bii ngay wal, nga gar ko sànqal, suusal ko bam ñor, toggu sa maafe, def sa. Boobu moom yàgg na fi, te baax na si yaram itam. Man siikar ndax tëgg bool si la bokk. May tëgg di wëy, di fecc. Lool moom yàgg na fi. Damay tëdd bu <hesitation> waxtu siikar jotee ñu dem si ñiy siikar ñu dem déglu ji. Waaw tëgg bool yi tam daan nañ ko def daan nañ ko def.